Ke noʻonoʻo wau e pili ana ka piana, o ka mea e launa me iaʻu ʻoia no kī, kekahi manawa ke ʻōlelo wau i kahi mea i na keiki aiʻole koʻu keiki ponoʻi wau e ʻōlelo ma kahi kī aʻe, no ka mea ʻaʻole lākou hoʻolohe ke noi haʻahaʻawau, no laila kela ka pilina o ka piano me iaʻu